مرة من المرات كنت -محظوظ جد- محظوظة جدًا، كان عندي مشكلة كبيرة -في الع- في -ال- الشغل، وكان الوقت ضيق، وفجأة لقيت حل سهل، وبسيط أدامي، حست وقتها إني محظوظ؛ لإني كنت قاعد في موقف صعب، وبقدرة قادر الأمور تحل، ساعات الحظ ييجى في لحظات غير متوقعة.